Në ko'o yë dun këbu'ujëp jue yë dun, në ko'o naj dun mkaya'am, ti'iba dun mjexa'am manyt jedu mkë jedun xë'ët's padaka'ap, xë'ët's mëdë dun nëkë këbu'ujëp në ko'o naj dun mkaya'am muka'any jadun yë dun, xë'ët's myaj nëkyawa'atëwëp, jadut's këxë myu'uyoyëp më yë mkë yo'otë këxë kë këxpë, mkë jëxkë'ëm jadun dun këxë myaj nëpodëp myaj kupodëp në ko'o naj dun wat's këbu'ujany xë'ët'sëp mxa'atyo'oyëp mkë'ë, jadun dun mxa'at's min mxa'at'sëp yë mkë para que jadun dun wyatëp este wyasëp jadun yë dun këbu'ujëp manyt du në'ë padaknëp myaj pabujëpnëp wen je xë'ët's opyë kyëx manakëjadunt's kë dun wyachë.